Iyaa ame ondihole okupopya evaengeli la tate kalunga shaashi evaengeli olaningange omunhu nohandi kendabala okuyandja ehokololo umbangi mevaengeli eeli shaashi aame monghalamwenyo yange nande eshi ngoo otuwa yange oyo ondilimo handi hokolola evaengeli haiti vakwetu evaengeli oliwa shaashi ngeno hasho ngeno sheemutu otwaninga ovatekeli veetombo ndee eshi twashakaneka evaengeli oletukufa ndee hatukala ovanhu vawa shaashi twatambula jesus christus shaashi okwali tuvai fyee okwatya ngoo ina tumona elongo iyaa fyee ina tuputukila modoropa tuputuke ngoo nande opamadilaadilo iyaa ondihole evaengeli shaashi eshi ndaya pevaengeli o ondamona eendunge dipe iyaa odo dapange nounongo fiyo opopo handi kongo ombapila yokushinga iyaa ame nditameke okulinyangela ame mwene ondihole oku shihokolola shaashi oshinima sha etange povanhu iyaa ohandiyandje ehokololo umbangi kutya ngeno kapali evaengeli ngeno hasho ndili ngaha Ndee eavangeli olamangululange iyaa talilongonge eendunge dokukala paunhu talilongonge oukoshoki iyaa evaengeli ola etange fiy opopo ame nokuli ndikahombole ohandi shiningi tuu apa pehokololo umbangi wange eshi ndaenda monghalamwenyo yange oo ovanhu vahapu ohaakala nee vakumwinange kutya owekeenda ngahelipi uhombole ame aaye evangeli vakwetu tutambuleni evaengeli shaashi ngenge inohombo inotambula evaengeli oshidjuu ukahombole ongenge ngoo nee pamwe efilonghenda lakalunga lekuhanga iyaa ondihole okupopya evaengeli shashi evaengeli ngeno nghilishakenekele mutu ngeno aame handi tekele eetombo komukunda kwii iyaa nande ee friend dange ndili nee friend dange ohandi vahokololele kutya ouwete eshi ndili ngaha ame evaengeli olaningange ndikale omulumenhu omulumenhu iyaa haidulu okuya meendjovo haidulu okuya meendaka ndina olupale ovanhu havakufa iifima taveeta kolupale ngeno hasho ngeno aaye ngeno neumbo inandi litunga ndee evaengeli olaetifange apa nditunge eumbo oo iyaa osho ashike ngaho osho ashike ndihole okuhokolola aasho